والله اني احب انه اكون مؤلفة مشهورة احس يعني بيها مجال ابداع اكثر وانه واحد يكدر انه قصص يوصلها للناس والممثل يحتاجله جراة اكثر يعني لازم الواحد يكون جريء حتى يكدر يكون ممثل ويكدر يجسد الشخصيات بس اعتقد المؤلف يعني اذا خيروني اكون مؤلفة اعتقد راح اختار المؤلفة المشهورة لان اني بطبعي احب اقره روايات واحب يعني احب الافلام احب القصة حبكتها اكثر مما انه الواحد يكون ممثل